طبعا للالات دور كبير جدا في الفن و لكن الجهد البشري دور اكبر في انه يوصل الرساله بإسلوبه و بتعبراته و ايضاً الالات المستخدمه في جوده التصوير وفي المؤثرات الصوتيه بتحرك مشاعر المشاهد و بتجذب انتباهه.